ⵍⴽ'ⵜⴰⴱⵓ ⴰⵢ ⵀ 媲 ⴽ ⵙⴻⴰⵎ ⵏⴷⴳⴻ ⵍⴽ'ⵜⴰⵡⵓ, ⵊⵢⵀⴰ ⴽ'ⴰⵔⵉⴽ ⵎⵏⴷⴰⵏ –. ⵎⵏⵉⵜⴰⵀ ⵍⴽ'ⵜⴰⴱⵓ ⵏⴷⵀⴻ ⵍⴽ'ⵓⵔⴰⵏ, ⵏⴰ ⵏⵜⴰⵀ ⵙⴰⵔⵉⴽ. ⴰⵔⵉⴽ ⴷⵀ'ⴳⴷⵓⵏ ⵢⴰ ⴷⴳ'ⴻ ⵎⴰⵏⴳⵀⴰⵔ ⴰⵏ ⵜⴻⵔⴻ ⵜoⵏ ⵜ'ⴰⴼⴰⵏ. ⵢⴻⵎⴼⴻⵢ ⴷⵀ'ⴳⴷⵓⵏ ⵢⴰ ⴳⵜⴰⵀⴰⵍ ⴰⴳⴰⵔⴰⵙ p'ⵏ ⵎⵏⵉⵍⵉ.